<noise> Minshi deble yee nuŋ nung kaka gbomem fuu mii ɓaa in nee karagoo mii willi yee ɗi lue in minne min shi wii yee shule ɓan ɗeble yee nunka mii nyongle loomi min shii laɓanung, laaɓanung shi gbomefuu, min laɓanung minshi wii nunka mii nyongle loo mii, ɓaka in laɓanung wurin dabale nuŋ mii, ka kwee yokminu min shi daba malena. <noise> Min shi nee min shiinee min shi laɓanung laɓanunghi min laɓanunghi min shi winung kami nyongle loomii, tii nyonglee loomii daba nunka min nee in dabale nung mii tii laɓanungkan ne, min shii nee karago min nee karagoomi min wili yee shulee min kalale shooti ɓang wii ye laka mi ɗingan kpare yee nuŋ shiimi shee yee ɗeɓle lana shee ɗeɓe yee nui shakalemi shee kparee shule dabanung tii yuumii.